කිරි වර්ග ගොඩක් තියෙනවා. ඒවා සත්ව කිරි සහ ශාක කිරි විදියට වර්ග කරන්න පුළුවන්. සත්ව කිරි විදියට ගන්න පුළුවන් එළකිරි, බැටළු කිරි වගේම එළු කිරි. එළකිරිවල සම්පූර්ණ යොදය සහිත කිරි, අඩු යොදය සහිත කිරි සහ යොදය රහිත කිරි තියෙනවා. <hesitation> ශාක ආශ්‍රිත කිරි වර්ගත් තියෙනවා. සෝයා කිරි, ආමන්ඩ් කිරි, ඕට් කිරි වගේ. පොල් කිරිත් තියෙනවා. ශ්‍රී ලංකාවේ පොල් කිරි ගොඩක් කෑම වලට පාවිච්චි කරනවා.